To u hat <hesitation> ku byyi kpuntun ba̱yu̱ngang a̱yin, a̱ nat a̱gbodang ka̱rek dilwang, a̱za̱nshong ka ba n yei university nu na, sabo ku̱ a̱ rai si tat kayemi. Ka̱yemi a̱mi a nin tvwo kyang a myyim a̱ twang ni, a̱ ni n kpo tvwon tum, a̱wwon u̱ ya byyi kpuntun a̱wwon u̱ bvu ma̱ byyi ka̱sa ka kpuntun. Amma ku̱ zi cong ditwang ti u tyak ba ki kanji da njit u̱nat sebodang ditwang us ba, a ryi ditwang git ti yet dikum ditwang. Ditwang njitm ti, ti maai u za̱ brang si tur ba, bale ma zi brang <hesitation> ba̱yanyet myang. Nat a̱gbodang <hesitation> ka̱rek ditwang u, a̱ yet ba̱gu̱ngang sabo ami monm bu tsa̱rwai ka̱yemi, ɓanyyi ba a nhyyai u̱ na̱bvwa na̱yaan ni a̱ba̱ tvwo ba ma̱ na̱ tvwo. Sa'anan kuma kuma na brang <hesitation> kyang a hywa di a twang ni, a kpo yya ku wruk, avwon abvu ma̱ zza̱k a̱yanyet na̱ bvo ma kpo yya ku wruk <hesitation> ku̱ a twang sashi kuyak, ryok zi wrak a̱huhwa, ku̱ a twang sashi ku̱yak, awwan a twang si tat a gbodang ka̱rek ditwang kuri na̱ brang sashi ku̱yak aya a twang Nnan domin diccu nwan, a̱ ni bvwo yada ni u kap ku̱yaka kusi wruk ni. Nwan domin diccu nwan, a ni bvwo yada a̱ ni tyyi rya, ku̱ zwa kyang bmi, a shirya zwa ji byyi kpuntun ni, ba taka̱i a̱kukwo zwa na zi byyi nnyyai kani ba. Nwan kuma da yike a twang si tat a̱mi ni, ku ni na bra̱ng, a̱ bvwo anzan ka̱ram ani, a̱ni myim a tup, amzan ka̱ram a̱mi, myin a wui tup a. So agbodang ditwang a byyi kpuntung ba̱gu̱ngang. Ko a twang si tat a gbodang karek ditwang duk yada ba u yya ni, ku̱ ka̱byen, ku̱ gobnati kabyen ku̱ dityok ka̱byen tu ani, ku bna ni yya kyang se ba yya ba̱ nwan, ba n na̱ shek, a̱ sak a̱ziqak ba. Ku̱ a bvu ma shya pfong ni yya u dityok ka̱byen ti <hesitation> bani na̱ sak a gbodang ka̱rek, a ni yya ba̱nyet dikwa ra̱n ba, a ni byyi ba̱nyet ba a̱ ni na yya dikwa ni. Amma ku̱ a twang si tat a̱ni ba, a̱kpok ka̱ram ko a shya pfong yya na bu dityok ka̱byen ti, se a̱ yet bu antyok brang ba̱nyet, se a yet bu ajin nu ba ni ka tssop tssop ni, rot ankan i rot a twang si tat karek ka ba, banyet anshiga ba̱gu̱ngang a shyi azanson nwan. Amma ku a ma twang si tat, to se nwan anni ni tssap ba̱njet ba. To kwe ni na̱ brang ba̱gʉngang a yyat u brang bayanyet a yyat u kruk ba̱yanyet na̱ta̱rwak a̱ ba ni n shya kyang a ba ni ya ni. To ku̱ a twang si n tat ba bvwo nwan ku ni yet dikum, kuma ku̱ ku yet dikum di nkyang a ani yya ni mong na in hwan barain. So kuyet ka̱shan ba̱gu̱nmgang <hesitation> ba̱nyet ba a tyyi a̱zaucyi ni, a̱kan byyi a̱zancyi ni, konyan a̱ntyyi rya, ku a shya diwat ti a twang a si tat a gbodang ka̱rek ditwant u̱, ku ni za ba ba ya ka̱son ba̱gungang, ku ni tyyi bana n nayya kyang a, se ba ba̱ njit. Kuni tyyi ba za bvwo, ku a cyang ba̱nyet ba a yet, kyang hywa ba yet hok ani u ka̱nkrang a̱u u̱ ka̱byen ka ni bayya a si kpanmg kayemi ba ba hwa ba̱ ki a̱ziqak ba. So kuni byyi kpuntun ba̱gu̱ngan. Ka̱jju ka gabajring ku̱ zi ni cat ya ka̱son. ya ka̱son zi byyi ka̱pffun ni ma rot ba̱nyet ba a̱ twang a̱ si tat a̱gbatang bat ditwang u ni anik, nkpa n byyi zi n byyi ya ka̱son a̱ya ba tat diccu a̱ya. To ku̱ zi shai banyet ba cong ba, awwon ba̱nyet a̱ya a̱ bu tyak, a̱ ryi banat a̱ za wwon. To zi mi shyi bu ahuhwa. Zi ni shyi bu naai wwon n yei, ku yet kəsham konyam a̱ kiran, a tyyi kawon nu ka twang a̱ si tat agbodang bat ditwang u. Ku̱ du̱ ka hvan bu̱ a̱ziqak rot ziqu bvwon nkyang a naat u̱ ka̱sa ka n. Ba̱yanyet a̱ twang, a mat gbang ba, ba bvwo kyang a naat kayat ka̱sa ka ni ba, ba n bvwo kyang, amma ba̱nyet ba a̱ twang a̱ nat gbang ni, ba bvwo nkyang a naat ni, kuma ku ba bvwo na̱ni ba̱ brang, ba̱ ma, mba ma ba ma brang ba̱yanyet. So u̱ ryi nzuk a ku yet ka̱sham zi twang, se zi twang si tat a gbodang bat ditwang u